<hesitation> Telopolo minitra akeo laniko refa mihinan-kagnina igny zaho, izany oe <hesitation> adin'ny efatra isak'erinandeo akeo, folo minitra andro mandregna, de folo minitra andro atoandro, de folo minitra andro alina.